Kuchanuo haghire kichanuo kyo mri, kyechania bhaka bhakithuka. Haghire kichanuo kya nailoni, kichanuo kya nailoni kichichana nwiri njidu. Thaiti katwa ha, kwairima ichania njwii njirwe vitaja bhachibhika thashiga kicha nua kya ngonjo kya mri henakiyo ichana yategemea kcihara kiki ghaghire kidu na kirwe kia kidu kichichana njwii nyingi ndemalia.